So mi hokkama dama mi chubta e nder dama nanugo ɗemle duniyaa fu e aljaaki e dabbaje, igga mi wolwe e ɗemle duniyaa fuf. ngam kanjum woni ko mi yiɗi. so mi naani ko dabbiji ngiyaata ko ɗum amfiraatan.